<hesitation> <noise> mchere kaninosaka kuanza kuutereka, manuchambule, vyaboha niupete, ndiri humula ahu, mangwashe ijikorane, ndiri humula washa ijiko rani ahu jiyo sufuria yani nokai vikasawa, novikira maji no- notengera! Naowjera iseruke, kayahumwire seruka ahu njiyo, nokoya mchere wani, novikira, notola sangasa novikira, nalonga hadi ki- koya korire vyaboha, novikira namakuta, nokoroga, nokunikirira. Ngojere ueruke wee ko- serekire maji yumire, manotikula tikula kidudi, manotawula, ndiri humula tahula nopa no- nofunikira, kanahumwire funikira, manikale wee kama dakika ingai inji, mano ugeuza, ndiri humula kuu- ndiri humula ku- ku- kutikula, mako nifunika lwakaviri. Ila langa ndiri koni nii! Watite nanii yaboha yavirwa au koukari na – na – nanini ni- nasikira, nokino nofunika, mpaka wich wikale sawa kowahumwire au <noise> notahula, manoo tola ma- vyombo vyani vya pakura, ndru humula, <noise> novatahurira atu nopakula, ma- tahumwe wahumwire koriya.